Maro aloha karazan'ny voankazo: manga, mokonazy, tsitôro, lamoty, <hesitation> regny manga regny, de misy koa papay, zavôka, <hesitation> paiso, <hesitation> ino koa ma? <hesitation> kaki, voaroy regny.